نفظل تكون عندي القدرة إني نتحكم في عقول الناس، على إني نداوي الأمراض الخطيرة، خاطر كيف باش تتحكم في عقول الناس أكيد باش تنچم اه تتحكم اه تتحكم في-في الأمراض نتاعهم خاطر العقل هو اه هو السبب يعني في المرض، إذا تحكمت في العقل نچم تشفى الناس الكوليكا يعنى آآ تتحكم منهم في آآ أمراضهم.